<hesitation> Misy tanàna maromaro: Antsohihy, Mandritsara, Befandriagna, Anjiamangirigny, Agnahidrano zao tanàgna naha-lehibe an'i Philibert Tsiranana de tanàna kely zainy misy Ambalabe, Ankiririky, Ambendrigna, Antafiampatsa.